<hesitation> මං හිතනවා මේ ශාක වලටත් වේදනාව දැනෙනවා කියලා. මොකද <hesitation> මිනිස්සු වගේ අර අඬන්නේ නැති වුණාට දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවයෙන් අපිට තේරුම් ගන්ඩ පුළුවන් නේ ශාකයක් <hesitation> වේදනාවෙන්ද ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ හිතන්ඩකො මේ <hesitation> මිනිස්සු ගස් කපලා දානවා. එතකොට <hesitation> සමහර වෙලාවට ඒ <hesitation> ප්‍රදේසෙම වියළිලා <hesitation> එහෙම යනවා. ඊට පස්සේ වතුර නැති වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඊළඟට <hesitation> අපි අපිට තියන ගස් කොළන් වලට වුණත් වතුර දාල හරියට තිබ්බේ නැත්තන් මැලවිලා යනවා. ඒ වේදනාව පෙන්නන විදි කියලා මං හිතනවා. මැල වෙලා, කොළ හැලිලා <hesitation> ඊට පස්සේ අපිට ඵලදාව ලැබෙන්නෙත් නෑ ඒ වලින්. ඉතින් එතකොට දැන් ඵලදාව දෙන්නේ නෑ. අතු හරියට නැහැ. ඊට පස්සේ ගස් බිමටම කඩා පාත් වෙනවා. ඒ වගේ ඒවා වෙද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් <hesitation> ගස් වලටත් වේදනාව <hesitation> දැනෙනවා කියලා.